Alainy ôhatra edy ai i akôho malôha kôa nandraha ohatra hoe mitariky anaka regny mbola hely zare de efa ampianarin'ny le akôhovavy mitady hanigny bakeo zany kaofa manombonomboko zareo miala am'renin-jareo regny afaka mamelon-tegna tsisy renin-jareo, magnan-jany.